To ma pwaiya kǝl ri na musaaman zhi domin gwi ya rǝ babaya ya zhi rǝn nja nkwi mbwi ya mǝsaghǝnyau to pwi dizǝ nariya ndzǝndza ri ama ma pwa rǝya mǝlǝ wayoi rǝ panai mbwura kǝllǝna tana kwa muvi lokuwa don wa gyara waya kai va mfwonwtsughǝ kwa lokuwana sǝghǝrǝ nvaya na ndzazǝ nna so sai niya ɗana kwa lokuwa riya kǝlli kuma kǝyllǝya kwa lokuwan kuma zhi ngi kumanǝ nontǝ wsu nara ɗazhi nara kǝltǝghǝ zhi sarǝ kwa muviyu ko sarǝ kwa lokuwau wsashu kwa muvi riya ndza har riya kǝl ghiya har yanzu kwa muviyana riya sǝm kwa ɓarama rana kwa muvi riya kǝlli kuma waya godai ya ka ˈyarughumi pana rinja kǝlǝ zhi don ba da gwi ya zhi rǝmbwa yazhi tǝ mbwa ra yazha nkwi nantǝn so don kha na kwa muvi riya kǝli waya godai ya ka ˈyarughumi